Raha hotely mora izy e, magnodidigny 40000 AR akeo antaigna mandry aka borikiaka raha lafo ndraiky izy e magnodidigny 100000ar